For me my friends la I get she forty- six and ley other one la I get she thirty- five la ley close friend neh I get and when I go around neh these are ley people la can give me good good advices but I na get plenty friend only la two friends I get.